هلّأ خلّينا نحكي عن الزّهور وطبعاً أصناف الزّهور كتيره حول العالم وفي أشخاص زهرة مسلاً بتعطيهُن شعور معيّن، ذكريات معينة، وفي أشخاص بي حبّوا الزهور كتير وبتعنيلُن كتير بي كونوا زارعين بي بيتُن عال برندا بي جنينة بيتُن زارعين ورود وزهور وكل واحد حسب ما بي حب وحسب ما بتعنيلو وحسب ما الأرض الّلي حواليه خ- خصبة لزراعة ال- الورود والجو ومناخ البلد. فا خلّينا نذكُر بعض الزّهور عنّا التّوليب، عنّا الغردينيا، عنّا النّرجس، بنفسج، لافندر، ألوفيرا، خشخاش، أرنفُل، ياسمين <hesitation> في أصناف كتيره من الورود والّزهور والوردة بتعطي- بتعطي روح حلوة للبيت وللبرندا إذا عندك برندا بدّك تعد تِشرب ئهوة الصّبح، وفي عليا <hesitation> نباتات و ورود حلوة بتعطيك هيك تفاؤل لا خِلال النهار.